La'ayti' uka'ooltik u- uyum kutzik ujanal kutzik u- uja' tu- tu- tuyuk'ul y tulakal a' k'in tan uyilik uyum te'lo' y tan ub'el naach te'lo nomas mas tujat t'anoo' como se dice tuyotoch usol ujok'es porque tan u- ta- ich na' ujok'josik uyum